کله چې څوک رخصت سي نو بیا کولای سي یو ځای ته په رخصتۍ او یا هم چکر ولاړ سي. بل ښار او یا هم بل هیواد ته د رخصتی لپاره باید یو سړی په ښه توګه پلان جوړ. د پلان عمومي برخه د طیارې ټکټونه، او په هغه ښار یا هیواد کې د هوټل نیول دي. دا دوه ډېر مهم کارونه دي چې باید تر سره سي تر څو مخکي ټکټان وسي او هوټل بوک سي تر څو پیسې بچت سي.